hugmyndir Alþýðusambandsins um fjölgun skattþrepa gætu reynst skaðlegar segir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra ríkisstjórnin ætlar að leggja fram nýjar skattatillögur á næstu dögum skyndifriðun á hluta

getur leitt til bótaskyldu ríkisins að áliti borgarlögmanns krafa upp á hálfan milljarð króna er fyrir dómstólum vegna

við Austurbakka stjórnarandstaðan í Venesúela lofar forsetanum friðhelgi víki hann frá völdum alþjóðasamfélagið er klofið á meðan landið sekkur í djúpa efnahagskreppu það er engu líkara en að stórt hvítt pasta hafi verið lagt á Hvaleyrarvöll í Hafnarfirði starfsfólk vallarins kom þar reyndar hvergi nærri listaverkin eru sköpunarverk náttúrunnar er skemmtilegastur segir nemandi í grunnskólanum á Ísafirði þar hafa nemendur í tíunda bekk staðið í ströngu síðustu vikur við að æfa gömlu dansana fyrir þorrablót í kvöld gott kvöld fjármálaráðherra hugnast ekki tillögur verkalýðshreyfingarinnar um að fjölga þrepum tekjuskatts í fjögur þá hafnar hann tillögum um hækkun persónuafsláttar og segir að ríkisstjórnin hafi rætt aðrar hugmyndir sem nýtist lágtekjufólki Alþýðusambandið kynnti í fyrradag óskir sínar um breytingar á sambandið vill að skattþrepum verði fjölgað í fjögur og efsta þrepið verði hátekjuskattur þá er hvatt til þess að skattleysismörk verði hækkuð með hækkun persónuafsláttar þetta eigi að nýtast fólki

minna en hálfa milljón króna í mánaðartekjur það sem ég hef kannski helst við tillögurnar að athuga er þær munu leiða til hærri skatta strax og meðaltekjum er náð

sé ég að skilja tillögurnar rétt ég er almennt á móti breytingum á skattkerfinu sem auka jaðarskatta en má ekki skattleggja hátekjufólk meira heldur en nú er hátekjufólk

allir sem eru yfir níu hundruð þúsund krónum í dag erum komnir í skattþrep sem er rúm fjörutíu og sex prósent og það tel ég vera hátekjuskattþrep og ég tel að það geti verið skaðlegt ef menn ganga of langt í að hækka þessar prósentur þá er Bjarni efins um ágæti þeirrar aðgerðar að hækka persónuafsláttinn hún tryggir jafna krónutölu til allra og það skilar sér þannig hlutfallslega best til þeirra sem hafa minnst en það er á sama þetta mjög þunnt yfir ef menn fara leið hækkunar persónuafsláttar við erum að skoða leiðir sem væru skilvirkari sem myndu skila meiru fyrir lágtekjufólk en einföld hækkun persónuafsláttar hvaða leiðir eru það það er það sem við erum að leggja lokahönd á og munum kynna fyrir aðilum vinnumarkaðarins á næstunni Bjarni segir ekki unnt að

greina frá tillögunum að svo stöddu þingmennirnir sem voru reknir úr Flokki fólksins segja vel koma til greina að stofna nýjan flokk eða ganga til liðs við annan þeir segja að þingmenn utan flokka fái ekki aðgang að dagskrá Alþingis nú hafa allir þingmenn kenndir við Klaustur snúið aftur til starfa ein af fjölmörgum kenningum um tilgang fundarins tuttugasta nóvember er sú að Miðflokksmenn hafi reynt að fá þá Ólaf Ísleifsson og Karl Gauta Hjaltason til liðs við sig við vorum ekkert á leiðinni út úr þessum flokki sem við vorum í en við höfum fengið þarna ýmsar áskoranir og ein þeirra kom nú þarna og er nú orðin alþjóð kunn karl Gauti og Ólafur

áður formennsku og varaformennsku í þingflokki Flokks fólksins þar til þeir voru reknir þaðan í lok nóvember eftir

þeir hafa staðið utan flokka síðan þeir fengu til að mynda engan formlegan ræðutíma þegar þing hófst á mánudag og

óboðlegt herra forseti báðir fullyrða að þingsköpin ráði ekki við að tryggja þingmönnum utan flokka aðgang að dagskránni þá skoða mjög vandlega sína stöðu tvímenningarnir ætla að halda samstarfi sínu áfram karl Gauti segir í samtali við fréttastofu að

eftir nýjum flokki virðist mikil og vel komi til greina að stofna slíkan

stöðugt verið að hvetja menn til þess að koma yfir eins og það heitir það á ekki síst við gagnvart nýjum þingmönnum í litlum flokkum svo ég tala nú ekki um ef þeir eiga sér einhverjar hugsanlegar rætur eða einhverja sögu aftur í tímann við erum að tala um þessa tvo flokka Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn koma fleiri flokkar til greina sinnaðir flokkar og ég kannski veit ekki hversu

áorkað þar kæmi til greina að stofna annan flokk menn hafa svo sem gert annað eins gríska þingið samþykkti í dag sögulegt samkomulag við nágrannaríkið Makedóníu og batt Norður Makedónía þúsundir mótmæltu fyrir utan þinghúsið í dag mikil andstaða er við breytinguna vegna þess að Grikkir óttast að

sölsi undir sig grísku Makedóníu hérað í norðurhluta landsins stjórnvöldum í Makedóníu gefst nú kostur á að sækja um aðild að Evrópusambandinu en Grikkir hafa til þessa staðið í vegi fyrir

Evrópusambandinu en Grikkir hafa til þessa staðið í vegi fyrir því sem meðal annars veitir flugfélaginu

þjónustu á Keflavíkurflugvelli hefur dregið til baka uppsagnir hundrað fimmtíu og sex starfsmanna af tæplega tvö hundruð og fjörutíu sem sagt var upp í lok nóvember Sigþór Kristinn Skúlason forstjóri fyrirtækisins segir í samtali við fréttastofu að verulega hafi dregið úr

með flugáætlanir helstu viðskiptavina félagsins og því hafi verið hægt að afturkalla uppsagnir um sjö hundruð manns störfuðu hjá félaginu þegar mest var í fyrra en

verða fimm hundruð í sumar borgarlögmaður segir að skyndifriðun Minjastofnunar á hluta

ríkið skaðabótaskylt fyrir dómstólum er krafa upp á hálfan milljarð vegna

hafnargarðsins á Áusturbakka minjastofnun ákvað fyrir rúmum hálfum mánuði að stækka friðlýst svæði sem er inni á byggingareit lóðarhafa á

það er búið að fjarlægja allar menningarminjar sem voru til staðar á svæðinu þannig að ég staldra við

eigi að vernda minjar í eigin umhverfi og jafnframt tel ég tel ég að það séu engin rök færð fram fyrir þessari tillögu sem samræmist í rauninni þessum tilgangi laganna það sé í raun ekki lagaheimild til staðar minjastofnun hefur gert athugasemdir

það að til standi að byggja hótel hvers inngangur snúi að

Víkurgarði það muni á einhvern hátt hafa áhrif á hvernig verði staðið að verndun í

vegfarenda þá segir Ebba að Minjastofnun

gætt meðalhófs og rannsóknarskyldu þá bendir borgarlögmaður á að skyndifriðun geti leitt til bótaskyldu ríkisins það kemur mjög skýrt fram í lögunum að þessar athafnir hvort sem er skyndifriðun eða Ebba getur ekki nefnt hversu háar upphæðir það kunni að vera við könnumst auðvitað öll við skyndifriðun ákvörðun ráðherra sem var tekin á sínum tíma varðandi hafnargarðinn Reykjavík Developments sem reisti nýbyggingar við

krafið ríkið um að minnsta kosti hálfan milljarð króna samkvæmt upplýsingum frá félaginu er í gangi fyrir dómstólum minjastofnun hefur nú til skoðunar hvort leggja eigi til við ráðherra að friðlýsa

svæðið niðurstaðan verður að liggja fyrir innan sex vikna eða fyrir nítjánda febrúar það var rólegt í miðborg Caracas í dag en þar hafa síðustu daga verið blóðug átök mótmælenda og öryggislögreglu yfirvöld hafa ítrekað barið niður en hvers vegna ætli almenningur grípi til þessa

hagkerfið í Venesúela er í frjálsu falli og hefur

verið megnið af valdatíma

stuttu eftir að hann tók við reið yfir alda blóðugra mótmæla vegna efnahagsástandsins Venesúela er með öll eggin í sömu körfu ef svo má segja og treysta nær alfarið á

þegar olíuverð hrundi fyrir nokkrum árum varð vandlifað í landinu vöruskortur og verðbólga upp úr öllu valdi íbúar mótmæltu að nýju en var svarað af hörku og nokkur hundruð mótmælendur létu lífið kveikjan að átökunum nú er endurkjör Maduros og vantrú á að nokkuð breytist það búa um þrjátíu og tvær milljónir í Venesúela en um tíu prósent þjóðarinnar hafa flúið land á síðustu árum flestir til Kólumbíu og

sem virðist vera óvinnandi vegur átökin virðast hafa hjaðnað á götum úti en þau harðna í alþjóðasamfélaginu

fjöldi ríkja styður leiðtoga stjórnarandstöðunnar sem lýsti sig forseta í fyrradag en Rússar og Kínverjar saka hann um tilraun til valdaráns guaidó hefur heitið

friðhelgi víki hann frá völdum en á meðan herinn styður breytist líklega lítið við ættum að geta talað íslensku við tækin okkar innan nokkurra ára segir forstöðumaður

var á meðal þess sem var til sýnis á

Reykjavík í dag þar voru sérfræðingar frá helstu

í tæknivæddum heimi var til umræðu en hvenær megum við búast við því að geta talað við tækin okkar á íslensku ég sé engin ljón í vegi varðandi íslensku en við þurfum vissulega að bretta upp ermarnar og gera hlutina almennt séð ég trúi að þetta verði komið bara mjög útbreitt í notkun næstu svona þrjú fjögur árin kannski forsætisráðherrar Norðurlanda

sameiginlega yfirlýsingu um kolefnishlutleysi í Helsinki

þar er lögð áhersla á að Norðurlöndin verði leiðandi í loftslagsmálum og samvinna ríkjanna verði efld Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra voru

aldarinnar Katrín segir mikilvægt að Norðurlöndin

snjórinn tekur á sig ýmsar myndir mannshöndin kom til dæmis hvergi nærri hjá golfklúbbnum Keili á Hvaleyrarholti í Hafnarfirði þar má nú sjá nokkurs konar þessi fyrirbæri líkjast nokkuð heyrúllum en þau eru miklu minni en það er gat í gegnum þessar rúllur þannig að þær minna fremur á handskjól eða jafnvel stórt hvítt pasta við tókum eftir þessu í gærmorgun bara þá voru bara kúlur út um allan völl við skildum eiginlega ekkert í þessu og hvernig komust þið svo að því hvernig

þetta var einhverjar heimildir um þetta veðurfræðingur á Veðurstofunni segir að þessi fyrirbæri verði til við samspil nokkurra hluta í gær hafi verið snjókoma og þegar stytt hafi upp hafi hitinn farið upp í eitt til tvö stig þá hafi fallið smá

og þannig hafi efst lagið í snjónum

og þá má segja að boltinn hafi farið að rúlla hér er fólk að skoða þetta þetta hefur vakið athygli já það hefur verið smá umgangur í dag það er bara gaman að fá smá fólk á völlinn þó það sé vetur þetta er náttúrulega bara flott náttúra og þannig að það er alltaf eitthvað fólk hérna úti þó það sé allt á kafi í snjó þetta er ekta þorri og þið ætlið að halda upp á hann í kvöld já heldur betur það verður þorrablót hjá okkur í kvöld í dag er bóndadagur og fyrsti dagur þorra og upphaf vertíðar þorrablóta í

grunnskólanum á Ísafirði er allt að verða tilbúið fyrir þorrablót og þar er Halla Ólafsdóttir hverjir eru það sem mæta á þorrablót í grunnskólanum

fjörutíu mínútur en þetta dansar sem þú kunnir áður eða ertu búin að læra

ég kunni þetta ekki fyrir sumir krakkanna hafa á danskennslu úr fyrri bekkjum að byggja en undanfarnar vikur hafa þau lært átta dansa

fyrsta tíma sögðu þau Eva við erum aldrei

dansa alla þessa dansa gleymdu því bara en annað hefur komið á daginn eftir þrotlausar æfingar hvernig í byrjun ekki best en þú sérð hvernig finnst þér þessir dansar alveg ágætir það kom mér á óvart hversu fjölbreyttir þeir eru áttu uppáhalds

skemmtilegastur það eru foreldrar sem

í kvöld já henni ömmu minni stolt af þér jú og hissa já

hér er líka blót og

við því að einhverjir

k Breiðablik og Gerpla er fólk enn þá mikið að borða það erum búin að vera að undirbúa alla vikuna

við biðjumst velvirðingar á

fregnir bárust af því í dag að flugferðum

býður upp á útivist víða um land þótt vissulega verði kalt og köld bíti vel í kinnar

það snjóar lítillega á morgun en annars staðar verður himininn heiður svo dregur fyrir sólu og tungl á sunnudag

og snjóar sunnan og vestanlands á sunnudagskvöld Theodór Freyr

fer yfir helgarveðrið og fleira að afloknum íþróttafréttum Danir eru komnir í úrslitaleik h m í handbolta eftir stórsigur á ríkjandi heimsmeisturum Frakka þeir mæta annað hvort Noregi eða Þýskalandi í úrslitunum við

fjöllum um stöðuna á máli sala argentínska

sem hvarf ásamt flugmanni á leið frá Frakklandi til

svo var nóg um að vera hjá íslenskum landsliðskonum í fótbolta í dag sem bæði skoruðu mörk og sömdu við ný lið

hugmyndir Alþýðusambandsins um fjölgun skattþrepa gætu reynst skaðlegar segir Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra ríkisstjórnin

ætlar að leggja fram nýjar skattatillögur á næstu dögum skyndifriðun á hluta leitt til bótaskyldu ríkisins að áliti borgarlögmanns krafa upp á hálfan milljarð króna er fyrir dómstólum vegna

á hafnargarðinum við Austurbakka stjórnarandstaðan í Venesúela lofar forsetanum friðhelgi víki hann frá völdum alþjóðasamfélagið er klofið á meðan landið sekkur í djúpa efnahagskreppu það er engu líkara en að stórt hvítt pasta hafi verið lagt á Hvaleyrarvöll í Hafnarfirði starfsfólk vallarins kom þar reyndar hvergi nærri listaverkin eru sköpunarverk náttúrunnar rællinn er skemmtilegastur segir nemandi í grunnskólanum á Ísafirði þar hafa nemendur í tíunda bekk staðið í ströngu síðustu vikur við að æfa gömlu dansana fyrir þorrablót í kvöld þessum fréttatíma er að ljúka að loknum íþróttum er

fulltrúar Fjarðabyggðar og Kópavogs